ثلاثة، ثلتاعش، سبعتاعش، خمسا و عشرين، سبعا و ثلاثين، ثمنيا و ربعين، سبعا و تسعين، تسعا و عشرين، خمسا و تسعين، تسعا و تسعين، ميا.